<noise> Ny mizaka tena tanteraka zany sarosarotra amintsika olombelo satria matoa tsika nataon-Jagnahary eto, nataony maro fa tsy nataony raiky dikan'izay iha mila nama fezay fezay iha anampy anao <hesitation> hanoro hevitry anao, ifandray aminao, ifampiresaka aminao am'zay raha iabiaby ataonao fa tsy voatery ho iha araiky avao zany hanao anazy fa mila olo fezay fezay iha anampy anao.